Tena zava-dehibe <hesitation> raha ny hevitro izany an ilay manana karazana namana isan-karazany an, satria ahitànao <hesitation> karazana fiainana izay tsy voatery hitanao raha ohatra hoe <hesitation> mitovy daholo ny namanao. Lay fiainana tiako tenenina izany tsy voatery hoe rendrarendra fa mety hoe arak'asa io. Mety hoe <hesitation> ara- ara-pivelarana ara-tsaina izany an. Tsara foana ny mahita zavatra maro karazana mba hahafahana mivelatra ara-tsaina dia toy izay ihany koa ny namana hoe, tsara ny manana namana isan-karazany an, mba ahafahana mandranto fahalalàna isan-karazany amin'ireo olona tsirairay ireo. Dia misy koa izany rehefa hoe sendra sendra tojo andro sarotra ianao, dia mba fantatrao hoe <hesitation> manana namana karazany maro ianao an, dia hainao hoe rehefa ohatr'izao ilay tranga dia i anona no tokony antoniko.